Azo atao mihintsiny zany ny fampiasana ny milo hanao ny asa na de miteraky ny tsy fananan'asa eo amin'ny olombelo io raha io. Kanefa na de eo ary izany zavatra izany e da io milo io tsy afaky miasa raha tsy misy olombelo ambadikiny ao mikirakira anazy; Izany hoe na de eo aza ny milo da tsy maintsy misy olombelo avao zany miaraky anaminy ao vo tena afaky manao ny asa ara-dalà iny milo iny.